Ungi siim mo bina yaa, ndu uluusi alúŧi ngete a bboorin gii womi gi, binan yaa ndu uluusa alúŧi, wéde; Utinan riŋinti wéde a fnñaane, ndu uluusi alúŧi ugaa wi hundume; Iyoo, ingi siim mo fana binyaa, yóyi maangu unan ɓéŧi. Ndu uɓéŧi wi uga siigi, biyaa we fana ngi ñaani mo ggít.